तैराकी कपडों मा स्वीम सूट जू महिला इस्तेमाल करदा। तैरणा ले ट्रंक जू पुरूष इस्तेमाल करदिन। तैरणा ले बिकनी महिला इस्तेमाल करदा समुद्री तट या तरीणा ले स्वीम सॉट जू लंबा समय तक आराम से तैरणा ले। इस सभी तैराकी का कपडा जू छन। तैराकी दौरान आराम और स्वतंत्रता प्रदान करदू।